Raha magnimagnitra avy amin'ny faritra hafa na amin'izao tontolo izao tiako ampiasaina zao an, akeo an, ny an'ny le afrika iny an le mavomavo be iny tiako ho regny fofony mbany tsirony hoe: karakory de akeo koa ny sirlanka le zareo mampiasa karazana sakay marobe iny, de an paprika.